איך וואלט געוואלט בעסער האבן געלט ווי מער צייט וועגן צייט פילט זיך אביסל ווי ס'איז א זאך וואס איך קען איך קען עניוועיס האבן, איך דארף גארנישט טוהן עס צו באקומען און געלט דארף איך ארבעטן שווער צו קענען באקומען, סו, איך מיין אז איך וואלט געוואלט בעסער האבן געלט